من أكثر الصفات اللي تعجبني في الشخص اللي قدامي إنه يكون في إحترام متبادل ما بينه وما بين الطرف الأخر. <hesitation> لأن هو طالما هو في احترام متبادل فبالتالي <hesitation> خلاص هتلاقي إن الموضوع سلس أكثر في التعامل في إحترام المواعيد في عدم الكذب في الوفاء بالعهود. <hesitation> فالإحترام المتبادل بيلخص كل المواضيع